gott kvöld og velkomin í við sýnum hérna á eftir viðtal við skáldið aldna Hannes Pétursson hann er með nýja ljóðabók sem heitir

skáldsaga sem gerist á tíma

norður á Ströndum og heitir lifandi

og svo er það bók sem fjallar um komur hvítabjarna til Íslands sem eru dramatískar spennandi undarlegar skepnur og fjarskalega grimmar Sigurður Valgeirsson og Kolbrún eru hérna hjá mér við ætlum að taka fyrir spennusögur það reyndar á vel við því haldin stór og mikil hátíð byrjum á eigum við að nota kóngurinn segjum kóngurinn já erum við þá með kónginn drottninguna og prinsinn í dag já er

sé alveg að haldast það eru klisjurnar Arnaldur bókin heitir stúlkan hjá brúnni

eiginlega verið að fjalla um þrjú mál eldri hjón hafa áhyggjur af barnabarni sínu stúlku sem hefur horfið og hefur verið í eiturlyfjasmygli Konráð er að velta fyrir sér dauðdaga föður síns nítján ára skáld er að ganga á tjörninni og finnur finnur lík af ungri stúlku vel og flott með þessu unga skáldi sem sem mér finnst eiginlega stela senunni

að við kynnumst honum áratugum hann er viðkvæmt viðkvæmt blóm og er að finna réttu orðin þegar hann gengur þarna og áratugum seinna hefur hann gefið út eitthvað sem að vakti einhvern tímann smá athygli og er orðinn bitur

Arnaldur er bara fagmaður hann kann kann þetta og hann gerir þetta mjög vel bókin er kannski finnst mér aldrei neitt óskaplega það er aldrei neitt óskapleg spenna í henni en hún er mjög áhugaverð hún er skrifuð af þunga þetta mál skiptir hann gríðarlegu máli það er

orðið fíkniefnaneytendur og er fast í þessum viðjum svo dregur hann eiginlega upp mynd af vandamálum bæði samtíðarinnar og fortíðarinnar sem hann er að upplýsa sem lágu kannski í láginni á þeim tíma en við vitum núna

kannski miklu betur að voru til mér finnst hann einmitt hann er gríðarlegur fagmaður gerir þetta mjög vel

hann fjallar um í samtímanum og afleiðingar hennar það er

dálítil

rosalega ofbeldisfullur kafli þar sem

hrekkur við og sama má segja um fortíðina svo finnst mér Konráð mjög skemmtilegur gaur vegna þess að hann er gallagripur og hann

verður að finna út úr til dæmis einhverju um pabba sinn það væri kannski best að vita sem minnst en hann er rekinn áfram af því þannig að mér finnst hún

ég hef nú einhvern tímann kvartað yfir spennu hjá honum það er til dæmis

sem hann gerir að gamni sínu þar sem Konráð er er að verða of seinn í umferðinni og maður verður æstur yfir því hvort hann nái og svo framvegis þetta er vel gert ég hefði kannski viljað sjá af því það er þarna þar sem hann er að keyra fjargviðrast yfir nýju flottu blokkunum á Skúlagötunni

bara já já já ég vil meira af þessu en það er líka

hann kemur spíritisma að í bókinni á ofboðslega skemmtilegan áhugaverðan

fyrsta atriðið er fyrir fimm árum og svo eru svona meginkaflar í maí á þessu ári og ágúst og það eru Huldar og Freyja sem eru kannski þetta er mjög flókinn vefur mér finnst þetta mjög vel sögð saga finnst hún aldrei hafa skrifað eins vel og núna og til dæmis það eru líkingar að borða er hamborgari og svo framvegis það er allt rosalega vel gert og líka samband þeirra innbyrðis síðan er náttúrulega vafið ofan af þessu þegar líður á og það er dálítið flókið að gera það því þetta er mikil saga lengri kantinum þessi bók já mér finnst hún lenda í smá

vandræðum aðeins undir lokin þegar Huldar fer að útskýra fyrir Freyju á fimmtán blaðsíðum já þessi var drepinn og það var út af þessu og þessi gerði það ég veit nú ekki hver gerði þetta og þetta eru fimmtán blaðsíður þar sem mér finnst afgreiðslan engan veginn góð þar hefði Yrsa átt að gera betur hún bætir reyndar upp fyrir það í næsta kafla með svona vendingu sem ákveðin lausn sem

kemur mjög á óvart ég hef dálítið gaman af þessum stíl hennar

þar sem hún er bara skemmtileg hún er sko eru þarna þau eru ekki mörg en líka sko lýsingar smáatriði eins og í lífi Freyju mér finnst þær rosalega flottar hún er með barn í láni og hvernig hún leysir það vandamálin sem hún lendir í aðalatriðum þrátt fyrir svona smá aðfinnslur þá held ég að aðdáendur Yrsu sem eru fjölmargir geti verið ansi

ströndum hann er mikið við þessar

bara eins afskekkt eins og það getur orðið þetta er hvað um áttatíu og fimm sem hún byrjar og það er ekkert sjónvarp á staðnum þetta er ung stelpa sem fer sem

hún er náttúrulega pínulítið dauf það er kannski ástæðan fyrir að hún tekur þetta starf að því leyti finnst mér hún örlítið skýrslukennd í byrjun bókin en svo sækir hún í sig veðrið og bara eitt sem ég vil segja strax er að þetta er frábærlega vel byggð ég var alltaf að bíða hvernig leysir hann hvað gerist hann kom mér alveg á óvart í lokin og leysti hana mjög meistaralega og það eru smart hlutir eins og það er nikkað í áttina að Guðmundar og Geirfinnsmálinu til dæmis í henni og svo er líka stillt upp siðferðislegri spurningu í lok bókarinnar sem maður getur tekist á við eða bara lagt hana til hliðar eins og hverja aðra spennusögu já takast vel að lýsa þessari einangrun þegar hún kemur í umhverfi sem virðist óvinveitt

eiginlega enginn sem tekur þér vel svo er mjög óvænt dauðsfall um miðbik bókarinnar ég er þannig að ef eitthvað mjög óvænt gerist í glæpasögu þá tala ég við sjálfa mig þarna ha

ég hefði viljað fá aðeins meiri ógn síðasta bók hans var æsispennandi og þá var ég hrædd ég var aldrei hrædd þarna en hún er áhugaverð sérstaklega út af þessum siðferðilegu spurningum en þar finnst mér líka að hann hefði mátt kafa aðeins dýpra vegna þess að mér finnst sagan bjóða upp á aðeins meira en höfundur gefur í hana svo er líka dulræna þarna

það var gaman að lesa þær já það má leggjast með hverja sem er á aðfangadagskvöld og hafa það notalegt hafa það notalegt með konfekti og láta hræða sig svolítið ég ætla að sýna hérna viðtal við Hannes Pétursson skáld ekki oft í viðtölum ég ætla að taka fram að viðtalið var tekið áður en Sigurður Svavarsson sem er útgefandi bókarinnar bókaforlagið opna áður en Sigurður dó blessuð sé minning Sigurðar þess frábæra

sem sagt hann er að gefa út bók eftir Hannes Pétursson frænda Hannes maður tengir þig kannski fyrst og fremst við Skagafjörð einu sinni tók ég viðtal við þig á Ásvallagötu en nú erum við hérna úti á Álftanesi hvað ertu búinn að vera hérna lengi yfir fjörutíu ár kom sjötíu alltaf gert það kemur líklega til af því að og gerist í sjávarþorpum maður hefur það í blóðinu

svið heyrir í sjónum og svo eru sjófuglar og mýrar og allt þetta sem

mig strax mér féll mjög vel hérna undir eins gekk hér mikið við erum stödd hérna séu gamlar mógrafir ef ég man rétt sækirðu innblástur hérna í þetta umhverfi ég gerði það nú í gamla daga þegar ég orti heimkynni við sjó það gerðist allt á þessum slóðum þú kemur hingað oft ég gekk mjög mikið hérna áður fyrr alla daga ég geng minna núna fyrir þú ert að gefa út nýja ljóðabók

tólf ár ég var hættur

ætlaði mér ekki að hafa þetta meira

að hafa vit á að þegja eins og fiskar í raun og veru en svo fór eitthvað að suða eins og verða vill fyrir bara fáeinum misserum og þá taldi ég mér skylt að bregðast svolítið við því og þetta er allt saman frá því hvað eigum við að segja ég man ekki hvort elsta ljóðið er frá tvö þúsund og fjórtán kannski þar um bil síðan kom þetta hægt og bítandi opnaðist aftur fyrir fór eitthvað að suða eins og ég segi stundum

hengja lútuna upp á þil og svo fóru strengirnir að titra en þú hlýtur að vera

í vor tveggja binda verk

safni af þjóðlegum fróðleik sem þú hefur skrifað í gegnum tíðina en búið að laga það mikið til og

vildi loka á eftir mér

sem best ég tók þetta saman þetta var sumt prentað í bókum og annað annað hingað og þangað í tímaritum og blöðum mig langaði til að fá þetta á einn stað og slá botninn í þetta allt saman og vanda til útgáfunnar það var nú það sem vakti fyrir með þessu annars

getað legið eftir mig dauðan hingað og þangað en mér fannst

böndum á þetta allt saman haustaugu heitir bókin maður finnur þarna þemu horfnir vinir og kveðja já eins og vera ber geturðu útlistað eitthvað smávegis nánar fyrir mér

í vindinn og hvað segir Grímur í hjarta mannsins haustar einnig að eitthvað þvíumlíkt segir hann það gerist með menn

komnir þetta til ára sinna og hvert æviskeið

hefur nokkuð til síns ágætis og líka hinir efri hinir efri dagar og þá á maður að láta þá njóta sín í ljóðum alveg eins og hvert skeið hefur sína kosti og sína galla og maður á ekki að vera feiminn við að hafa hafa haustblæ yfir ljóðum sínum ef það á við þú yrkir bálk um horfna vini eru margir sem

góða og gegna menn og fróða og gáfaða menn þeir mennta menn ekkert síður heldur en bækur og þegar þeir eru farnir þá finnur maður mjög fyrir fyrir því að þeir eru farnir en eins og ég hef nú einhvern tímann sagt

tekið í tekið í höndina á þeim en þeir búa alltaf með manni innra með manni þar lifa þeir áfram meðan maður sjálfur lifir í endann þá deyja þeir með manni endanlega þú talar um að ferðalagsins þagni er þetta þá síðasta ljóðabókin þín ja ætli það ekki er hægt að ætlast til

ég geri það náttúrulega ef að eins og gamla fólkið segir Guð lofar þá reyni ég

kannast nú við hvert ég er að vísa þarna

hljómurinn þagnar inn í

þetta er gríðarlega langur ferill hjá þér þú ert svo ungur þegar þú verður eitt af virtustu skáldum þjóðarinnar já ég kem nokkuð snemma fram mér finnst nú oft með útgáfu Magnúsar Ágeirssonar á ljóðum ungra skálda fimmtíu og fjögur bókin mín fyrsta kemur árið eftir það var dálítill hvellur út af því og vakti mikla athygli þessi ljóð sem Magnús valdi í þá bók þannig að skáldferillinn hefst eiginlega fimmtíu og fjögur já þetta er orðinn langur tími en ég

ekkert ekkert ort mikið miðað við margan manninn því ég vil helst ekki spóla mikið í sömu hjólförunum ég vil láta líða eitthvað á milli þannig að hver bók

ekki alveg bergmál af bókinni á undan

yrkja endalaust þannig ég vil láta líða á með manni sjálfum sem kemur fram í næstu bók og svo framvegis þannig að ég hef ekkert verið að flýta mér að gefa út bækur svo er þessi mikla fágun orðanna hjá þér er það eitthvað sem þú þarft að hafa mikið fyrir nokkuð svo ég hripa oft upp hratt fyrsta uppkastið svo læt ég handtök á sama ljóðinu það er misjafnt en

oft er ég búinn að krafla mikið í þetta og víxla orðum þetta eru ritstörf heita ritstörf en það kemur ljóð og ljóð alveg strax þú fórst að skrifa greinar um þjóðfélagsmál ertu mikið að hugsa um heimsmálin töluvert mikið

alveg sérfræðingur í Brexit núna alveg sérfræðingur fylgist svo mikið með á netinu Brexitarnir hugsuðu sér hvað sagði Steinn Steinarr hann orti ljóð á stríðsárunum

endaði það vinnur enginn sitt dauðastríð sagði Steinn nýrri ljóðabók Hannesar Péturssonar síðasta kvæðið hingað er kominn Bergsveinn Birgisson lifandi ný skáldsaga eftir þig og það sætir nú tíðindum danskur maður sem fer í þessa ferð Markús litla saga er skálduð inn í þennan ramma

við höfum heyrt oft talað um þetta í tengslum við móðuharðindin að það ætti að flytja á brott hluta af íslensku þjóðinni eða alla íslensku þjóðina og ég fór að skoða ég sá ekki betur en þetta væri orðin dálítið alvarleg hugmynd og

og það má eiginlega segja að það væri eiginlega mannvonska að ekki hafa hugsað út slíka björgunaráætlun því þarna er farið frá sautján

inn í heim sem er fullur af dulmögnun og einhvern veginn skekur hann algjörlega til grunna og hans hans hann er sem sagt fulltrúi sem er sendur og það er það sem ég skálda inn í og ég hef fundið það

Danakonungur vildi vita um ástand samfélagsins og hann er þá einn af þessum fulltrúum sem sem er sendur inn til

gera skýrslu rapport um ástandið og hann fer á Vatnsnes og Strandir eins og þú segir

og hvenær hann kemur þessi nýi maður þessi

sem er með vísindahyggju og skynsemishyggju og sem fer að líta á náttúruna sem einhvers konar viðfang til að til að græða peninga á og sem er herra yfir öllu sem ætlar að mæla

allt og ætlar að hafa það stærra og betra en í gær og það þarf allt eflast og verða aukinn vöxtur á öllu og mér finnst hann þetta byrjar þarna þessi hugsun en hins vegar sér ekki fyrir endann á henni og það er það sem ég óttast mest þessir upplýsingamenn ég held að ef þeir vissu í hver óefni er komið þar sem þessi

farin að taka yfir alla kima mannlegs félags að þeir hefðu kannski

ef þeir hefðu vitað það þannig að ég er svona að velta þessu fyrir mér svolítið hvenær byrjaði þessi hugsun hvenær byrjaði þessi nútími sem við lifum í núna en á vegi hans verða alltaf sífellt meiri furður má segja já það þyngir sem hann kemur norðar í samræmi við gömlu goðsögnina að þeim mun norðar þeim mun meira meira af furðum og undrum en hann er dálítið settur saman úr ýmsu og lífið er náttúrulega aldrei svarthvítt það vill nefnilega svo til að hann er líka skyggn án þess að vilja það ýmsir draugar úr forneskjunni þarna á Ströndum að sækja að honum og krefjast þess að hann hlusti á þeirra sögu þarna er ég að reyna þá má spyrja sig hvað er hvað er

draugur ég hafna því alls ekki að það séu til reimleikar og draugar en ég hef áhuga á í draugunum það er að segja það er oftast eitthvert afbrot eitthvað eitthvað brot á réttlæti sem hefur verið framið og draugurinn er

einhverrar sögu hann er spegill samviskunnar í samfélaginu þeir ganga náttúrulega þarna um ljóslifandi fyrir

gera það en Strandir af hverju velurðu Strandir

þessu sinni nokkrar ástæður fyrir því ein þeirra er að ég þekki svolítið vel það svæði önnur ástæða er að mér finnst dálítið sterkir hlutir vera að gerast þar sem einmitt eru í anda þessa hér sem er að fara að gera innrás á þetta svæði einmitt sem hann fer um nú á tímum og mér finnst líka maður sér það á þessum gömlu ferðasögum hjá Þorvaldi Thoroddsen og fleirum það er alltaf hann fór nú um allt landið alltaf allt

amboð og allt er aftan úr miðöldum menn eru

tala svolítið

þannig að mér fannst svona áreksturinn verða meiri við þennan

parrukmann þetta er mjög vel valið sögusvið

ég get mælt með henni reyndar mæli

sterklega með þessari bók sko þú fyrnir hana aðallega í fyrri partinum

þar ertu með dálítið mikinn svona kansellístíl en svo svolítið tökum af honum já mér fannst það meira vera svona til þess að fá lesandann

leyfa honum að fá aðeins að bragða á íslensku þessara tíma og ef maður les texta frá þessum tíma ég hef reynt að leggja alltaf dálitla alúð í handverk þá er einmitt stöðugt verið að

latína er náttúrulega málið sem menn hugsa á þarna á sautjándu og átjándu öld og þessi danska liggur þarna undir mér fannst samt óþarfi að vera að halda því til streitu þegar hann kemur lengra inn í

draugarnir fara að taka yfir og þá verður það meira meira bara íslenskt eitt enn ég þarf að nefna svarta víkinginn er er tilfellið að

að gera stóra sjónvarpsseríu upp úr því inn í þau mál en mér skilst að það sé verið að vinna í því ertu þá á barmi heimsfrægðar ég veit það ekki ég vona það að það gerist nú aldrei að ég verði frægur ég er nú að vona það Bergsveinn lifandi það er svona endatakmarkið á þessu öllu í bókinni fólk verður að lesa bókina til að finna út hvað það er

fyrir að koma í þáttinn rósa hvítabirnir á Íslandi segðu mér bara frá þessari bók þetta er bók sem ég skrifaði upp úr heimildum sem ég tók við líffræðikennari við Menntaskólann á Akureyri í fjörutíu ár og hann var búinn að safna að sér sögum af landgöngu hvítabjarna þegar hann deyr þá erum við að fara í gegnum allt inni á skrifstofu hjá honum og þetta eru kassar og kassar og

möppur og úrklippur og ég sem mannfræðingur þetta er of mikið til að gera ekki neitt með þetta þannig að ég tek við þessum bókum og fer í gegnum allar heimildirnar og úr verður þessi bók en hvað er þetta mikið vitum við hvað margir hvítabirnir hafa komið hingað á mannlegum tíma

rosalega erfitt að segja af því að fyrir það fyrsta

gamlar heimildir þær hafa kannski týnst elsta heimildin er frá vatnsdælu björn sem að kom hérna átta hundruð og níutíu yngstu heimildir frá tvö þúsund og sextán þetta eru um það bil sex hundruð bjarndýr sem við teljum að hafi komið hingað sem heimildir

því að kannski hefur sá sem að hitti björninn ekki haft tíma til að skrifa niður söguna eða þá að heimildin hefur týnst eða mögulega bjarndýr sem að sést á bæ eða spor það byrja byrja mjög oft frásagnirnar á því að spor sáust en það eru auðvitað ekki allir til frásagnar um það að hafa hitt birni nei nei þetta getur náttúrulega hafa farið illa þannig að björninn gæti hafa unnið manninn áður en hann náði að að segja frá því og þessar hræðilegu skepnur sem að komu hingað ollu andvökunóttum urðu mjög sterkar í þjóðsögunum og þjóðtrúnni en þeir koma hingað með lengi framan af vissu menn ekki hvort þeir væru að koma frá Grænlandi eða Svalbarða en það er nokkuð ljóst að þetta eru birnir sem eru að koma frá Grænlandi af ísnum það hafa komið þar sem er nokkuð landgengt á milli en svo eru þeir rosalega góðir sundkappar og hafa getað synt dögum saman á latínu heita þeir þannig að þeir geta mögulega hafa

á ísnum einhvern hluta og svo synt afganginn það er greinilega ekkert mál fyrir þá en hvítabirnir þrífast svo ekkert á Íslandi þeir þrífast ekki hér þeir verða að hafa ísinn til að veiða þeir lifa á sel þannig að náttúruleg heimkynni bjarndýranna hafa aldrei verið hér og munu ekki vera

alveg suður fyrir Vatnajökul já mjög furðulegt að þeir hafi komist alla leiðina þangað kaldir vetrar vetrar frostavetrar þar sem eru sögur sem að fara alveg niður að Skaftafelli en þú vilt nota orðið hvítabjörn ekki ísbjörn eins og oft er sagt núna þetta er eitt af því sem að pabbi lagði mikla áherslu á hann vildi alltaf tala um hvítabjörn hann sagði ísbjörn er langflestum eldri heimildum er talað um bjarndýr og svo er farið að tala um

seinna sem mér finnst mjög fallegt orð líka nú þegar við sjáum þá verður uppi fótur og fit og það er mjög umdeilt hvort það eigi að fella þá já þetta eru náttúrulega skelfileg dýr og þau koma hérna án þess að gera boð á undan sér og það er mjög eðlilegt að fólk sé hrætt þegar fjölmiðlar gera oft

kannski meiri mat úr heldur en heimamenn gera þetta var sextíu og átta þá kom björn í og heimamenn voru nokkuð rólegir þetta var ekki í fyrsta skipti sem björn heimsótti

útsending útvarps var rofin með þær rosalegu fréttir að bjarndýr hefði sést og

nokkrum dögum síðar kemur meira að segja frétt í

bjarndýr gangi í flokkum um landið nokkrir Ísfirðingar ætluðu að dveljast í sumarbústað í Fljótavík og voru þeir að gera við jeppa við

þar þegar þeir urðu varir við ísbjörn sem stóð í tvo til þrjá metra

þar í byssu og felldu björninn meðan ísbjörninn var við

gæddi hann sér á franskbrauði og ávöxtum úr farangri Ísfirðinganna talið var líklegt að ísbjörninn hefði hafst við þarna um margra vikna skeið eða allt frá því að hafís rak að landi í fyrravetur þetta var karldýr tæplega tvö hundruð kílógrömm að þyngd og rúmir tveir metrar að lengd

fór allt úr böndunum varðandi þessar frásagnir og líka varðandi björninn

eða birnirnir sem koma tvö þúsund og átta þá hefur náttúrulega ekki komið bjarndýr til til landsins í tuttugu ár þannig að það verður náttúrulega uppi fótur og fit við vitum ekki alveg hvernig við eigum að taka á þessu það virðist vera sem fjölmiðlum hafi verið sagt frá atburðinum áður en lögreglu var gert viðvart þannig að þegar lögreglan mætir á svæðið og það er hvítabjörn

uppi í hlíðunum þá er fólk labbandi um þarna með barnavagna að skoða bangsa þannig að þetta þetta var náttúrulega hættuástand sem skapast og fólk gerir sér ekki greinilega alveg grein fyrir hvers konar dýr er um að ræða þetta eru víst einu dýrin sem aldrei hægt er að treysta eins og í dýragörðum á ákveðnum tímapunkti getur

á sér upp í ginið á ljóninu en er aldrei hægt að treysta en hvernig er þjóðtrúin um hvítabirni þeir blandast svona einhvern saman við menn líka það eru náttúrulega rosalegar sögur til af eiginlegum landgöngum þar sem þeir ráðast inn í bæina og á norðanverðu landinu voru bæir oft með göngum til þess að það sé erfiðara fyrir björninn að ráðast beint inn á baðstofu komist ekki inn þetta eru þá þá mannverur menn í álögum já já það er þjóðtrú til um það að þetta séu menn í álögum sem sagt þeir fæðist sem

yfir þau það er til saga úr Grímsey þar sem maður bjargaði stúlkubarni og ól það upp sem sitt en hún horfði alltaf til hafs og svo á endanum þegar hún var orðin eldri þá komst hún út á ísinn og birnan setti hramminn yfir hana og hún varð fimm bækur í einu hvað er hvað er í þessu þetta eru þrjár skáldsögur í hæfilegri lengd eins og ég kalla þær og eitt og ein ljóðabók

eins og að gefa út eina langa bók

mér finnst þessar stuttu skáldsögur þær verða að standa stakar en einhvern veginn flögraði sú hugmynd í kollinn á mér að gefa þetta bara út í einu

svo er þetta bundið inn og þetta er eins og gjöf til bókarinnar dálítið sem efnislegs fyrirbæris og líka þetta er viss fagurfræði á bak við þetta þetta eru litlar bækur sem passa í vasa þú getur lesið þær í einum rykk og þær fjalla allar

þær gerast allar í samtímanum og þær fjalla allar um eitthvað sem mér finnst að við þurfum að hugsa um núna hið agalausa tívolí fjallar um athyglisbrestinn er lögregla sem er að rannsaka glæp

og

enginn einbeitt sér að málinu

fær enginn frið svo er það fallegasta kynslóðin er alltaf sú sem kemur næst hún fjallar um hóp af ungu fólki sem ákveður að bjarga íslenskum bókmenntum og íslenskri tungu frá dauða miklar hugsjónir heimafólk fjallar um heim sem er sífellt að breytast hvernig skilgreinum við heimili í dag hvaðan erum við þegar öll landamæri eru dálítið á floti erfðaskrá á útdauðu tungumáli er ljóðabók og eitthvað sem maður hlýtur að hugsa um er tungumálið okkar og allar þær árásir sem það sætir úr öllum áttum og svo er það

í rauninni dálítið að fjalla um mennskuna og mikilvægi þess að horfa á annað fólk og horfa á allan heiminn og vinna úr því í huganum og hjartanu frekar en bara að sía það í gegnum tæki og tól sko þannig að þú ert að fást við dálítið stórar hugmyndir í þessum litlu bókum já þegar ég súmmera þetta svona upp þá hljómar þetta mjög stórt já en þetta er eitthvað sem sækir mikið á mig að skrifa um samtímann það kemur af sjálfu sér og margir af okkar helstu höfundum sem ég dái og

dýrka eru meira kannski að sýsla í fortíðinni sem er mikilvægt en án fortíðarinnar er samtíminn ekki neitt og án framtíðarinnar sko þetta helst allt í hendur og einhvern veginn hafna ég alltaf hér og nú mun móttakan mun móttakan vera fyrir þessu sko af minni af minni hálfu er þetta líka og ég er svo mikill bókamaður og og að gefa út fimm

fallegar bækur sem fara vel í vasa og eru eigulegar þetta er viss svona ástarjátning til bókarinnar sem efnislegs við eigum frábæra höfunda var verið að verðlauna einn okkar besta höfund um daginn

marga aðra og það er að koma út fullt af góðum bókum ég er búinn að lesa nokkrar en við þurfum góða lesendur og að sitja og lesa bók liggur við að sé orðin róttæk aðgerð það er enginn að fylgjast með þér þú ert bara að rækta þig

eitt sem ég hef hugsað mikið undanfarið að sem höfundur þá verður maður að horfa á heiminn og geta lýst honum og melt hann og þú verður að leggja frá þér tækið ég er farinn að leggja frá mér símann virðingu við lesandann sem er kannski að lesa eitthvað eftir mig ég má ekki vera stöðugt að kíkja á símann minn meðan ég er að skrifa ég verð að halda einbeitingu þannig að

er margt í þessu þetta er ekki bara einhver

þörf til að losa sig við fimm bækur hugsun á bak við þetta þetta er svona viss brýning lesum bækur fögnum bókinni

fyrir takk fyrir að fá mig